A m'pias fe ël giardinage, ai 'd piante e 'd fiur ënt e ca e fora, a m'pias propri veddi le fiur l'istà tute tüte culurà e ëntà fe atansiun a bagné le fiur cant cuandi a fe a fa caud e l'e propi bel